यो ब्वोल्दन छिन कि कुकुरों मूं एक अलग टाइप कू दिमाग व्हंद, अलग किस्म कु दिमाग व्हंद। त स्वो अपणि बात क्या करदन, अपणा दिमाग मां मौजूद कुछ सेंसर जन सि रौंदन कुकुरा दिमाग मां, त यि सिग्नल का रूप मां हका कुकुरा दिमाग मां भ्योजन एक कुकुर। अर अपरा इशारों से अर शारीरीक हरकतों से सि एक दूसरा दगड़ि बात करदन छिन कुकुर। त ब्वोल्दनम छिन कि कुकुरों कू ज्वो दिमाग व्हंद स्वो एलियन जन सि व्हंद, दुसरि दुनिया ल्वोखूं जन सि।